باش نعرف عبد على أحسن صورة وأحسن وجه باش نتعرف عليه أكثر، نصور روحي نسأل جوج أسئلة هوما نقولو شنوا تحب انتي شنوا تحب في الدنيا ذيا شني هيا الحاجة اللي تخليك سعيد؟ وكيف كيف نسألو شنوا الحاجة اللي تخليه تعيس، والحاجة اللي تغشو شنوا الحاجة اللي تغشو، هكاكا نعرف شنوا لي يحب وشنو هو لي ما يحبوش تولي تعرف كيفاش تتعامل معاها أكثر تولي تفهم شخصيتو أكثر.